ألف ألف مبروك يا جلبي. كان يوم مميز وجميل، وأنا فرحانة مرة مرة عشانك، كنتى أحلى وأرج عروسة، وإن شاء الله أيامكم كلها هنا وسعادة وحب وتنبسطو وتكونون سوا لآخر العمر، مرحلة جديدة إن شاء الله، إن شاء الله تكون سعيدة عليكم. وبالتوفيق يا رب، وأنا أتمنالك كل خير، وإن شاء الله نتجابل جريب لإنك تتوحشينى أكيد.